Nipadua no yɛ sononko firi ankorankora biara deɛ ho Me nnipadua no ne wo wo deɛ nyɛ pɛ. Ɛno nti, na nipa biara wɔ aduane a ɔpɛ ne nnuane a ɔmpɛ Na wei no boa ma onii no hu deɛ ɛsɛ sɛ ɔdi ɛne deɛ ɛnsɛ sɛ ɔdi. Na mpɛn pii no, deɛ ɔyɛ a yɛhu ne sɛ wo de aduane bi ɛkɔ nipadua no mu a, wobɛhunu sɛ wo nya haw bi firi aduane no a wadi no ho Ɛno no yɛ aduane kyerɛ sɛ nipadua no mpɛ, nti ɛsɛ sɛ nipa no gyae di Yɛwɔ aduane bi te sɛ milk, nkenkaa wɔ nkoraa bɛ mu no, sɛ wo de milk taa ma nkoraa a, wobɛhunu sɛ wahyeaseɛ ɛbubu so anaa ɛyɛ nneɛma bi a ɛma wohunu sɛ akoraa no nipadua mpɛ. Yɛwɔ aduane bi te sɛ adua, adua, nipa bebree di a, wɔn yam tu. Yɛwɔ aduane bi te sɛ gyeene, gyeene sɛ wohyɛaseɛ sɛ wɔtwitwa a, ɛwɔ adeɛ bi a ano ɛhye te sɛ maako a ɛtumi wura w'ani. Afei yɛwɔ aburo, dodoɔ no a di aburo a ɛma wɔn hwene mu firi nsuo. Afei yɛwɔ kosua, kosua nso wɔ saa haw no bi a ɛtumi de yfunu yadeɛ ba.